<hesitation> e Medzɔ va anyigba dzia, dzu ka me me yi kpɔ? Ye kpoe nyi be me yi me Benin. Ein ɖekadzevi nye me yi ne me kpla dɔ dzagoa, dɔ ka me kplao kapinta dɔ. <hesitation> Edɔ ma ye kplɔm ye me yi ɖe Benin ye me vayi wɔe le ɖekadzevi nye me kakakakakakaa eyi ne me va le tsi kpoa, me gbɔ va tsi mìabe dzu Togo, yekpo me le fifidzī le. Koƒe kowo yɔna be ativea me, ye mele fifidzĩ trolo, <hesitation> le benin aa, me wɔ dɔ, me wɔ kapintadɔ kakakakaa me kpɔ nu vitɔ ke nu ŋtsã manɔ <noise> me kpɔ vi ɖe le funu ye megbɔva va tsi Togo. Le <hesitation> Togo tsã, <hesitation> benin tsã woa kpata dzua mevea kekeŋa wo nyo, woa kekeŋ wonyo. Kpoa edzu ke wo me meyi kpoa, ye wã loo